Yoni ghune, yoni kaama ghune siikone joniyoma wune miine njiicki iréég-gnagma nii mbhuumo, iréégma mu laasi itangne ignojuma mu la laasini: ijambakatan mu la laasi ka mhumu. Ni yune mu mumu, yune mu ringi mhumu. Ma mbaanangh jan: ni gnagma mbhuumo, fo mu kaye kaa kiinaa, kaa laasime nrééki ndoode. Gnam ma ndétini nrééki doode gnag kama, mune mu laasi mu la mumu. Bari siikone joni yone kama wune hanne nrééki ndoode mu baba laasi. I tangne ignoju, yéma féni, irééki kikatimo ni. Yune mu ringi mhumu. Ni mu mumu kama yune, mu la yick gnakma nhaa kusumo: ikanjanjaari. Yuna i déé déti mhumu, di ijambakatan yuna mu mumu. Mu yick gnagma nkusumo.